Ɛɛ wuadu ɛfu witseɖee ɛ nuu ɛmɛ. Ɛfuwitsede la muu ɛɛ ahiaŋ muafɔ nɔludi nɛgaa aloo muɛga duyɛ kɛyafamaʒaa alo kɛmayɔkele ɛsɛdila, kafɔwɔ mɛalaawɔ nɛfuwutsede. Buɛfuwitsede du vhɛluɛluo, Ɛdini la, afɔnekpeli nudunu mɛ akatɛga nalu mɛɛ ɛkadʒɔ. Muɛnaduɔdʒɔ lɛlula mɛkatɛ mu alafɛla, alafɛfua, alafɛna mɛka mɛkawɔ. Bɔ ɛfuwitsede beela, muu ayɔsamie nɛfuɛdila, mafɔnasɛ nefɛla mabatɛ nu anufuɛ nudunu ataya aloo udunu malaatɛ nu tɛkuɛli. Bua ɛdiɛ onewata la afo nekpeli la mɛ masɛdʒɔ. Alo mu ɛnafɔnɔludi n'ɛgɛ la matsiawɔ nɛfɛbi, kɛnafo keleɛsɛdiɛ yakutuokele. Alɛnɛ akekele amɛ mua labɔnɔbi nimabe kele koa 'pasee' ɛfuɛ ku miduvlala unaɣiɣanya kumaʒɔ nu wuabawɔ ɛga nu tatɛfuwani; bua mulabeyui ɛɖiɛ nɔbi namula nɔbi na kutu ana wɔ nɛfɛ.